Kwan kor a ͻbͻboa wo ma sɛ isua kasa fofor a ehu no ntsɛm nye dɛ, ͻwͻ dɛ etaa nye hͻn a wͻka dɛm kasa no dzi nkitaho. Ntsi sɛ ennya obi nnye no nndzi nkitaho aberbiara a, dza mosusu ama wo nye dɛ, ebͻhwɛ kasaefir do na sene a wͻayɛ afa dɛm kasa fofor yi a irusua yi ho. Ntsi aberbiara, igu do a erohwɛ hͻn sene no, ͻbͻboa na esua.